hoʻohana nui ʻia ka palaoa no ka ʻai karebiana a hoʻohana nui pū ʻia nā mea kanu e ʻano hoʻōno ai i ka ʻai a pēlā pū me ka palaoa nā mea kanu a me nā pika nā ʻano pika like ʻole kekahi e hoʻōno hou aku ai ka ʻai